<noise> Tunda uʒanga luwa naya mbaɗa mbete alwunda nuhkan duniya na jeb ka an da jeb dan mbakaghva ah huwadiya ko mbakaghva ghangaɗiya mbaka ghva ghanga ɗa ndadinewadavin amma inanda klafla ghangmdiya ɗakana na abga noga yaɗ yebna kana na mana jeb da maghagala mog t’ bincike <hesitation> t’ gwaɗan duniya kum pla ple nda magana gwaɗa lan nasar re, nda gwaɗa mang unda ngra re, nda gwaɗa ah larabawa re, nda gwada nasar re, manogh yaɗ na ʒeb na dang germany yaɗ. German nahange gunyana thmang t’ duniya gabakiɗaya nahange lipta tan tmbaɗ hang nda keke, keke t’ nghan dʒva nasara lan germanyla sasa hang da ngle babur burrrr. Jakine ɗafine imine kyir hkna, kyir ufaɗa vuk suktum lbla sangasa da mulwa mbin dab ɗab t gwaɗna tala tala tala tala tala tala tala har nagu bat makarantine baba t’ makarantina, ba anya ghanginba anga la mbatang ala pla agha gwadunda dʒavayon duniya agha ndzuka lan manye ka ndiya, agha nduka lan <hesitation> nasar ndiya, agha ndguka masalmi ndiya agha ndʒukalan pegal ndiya, agha ndzukalan alan kristan ndiya duk sana sana nahang kap lala hang da mjhga nagu ya da mog kegh mawa ndʒuka mawa ndundun duniya ne tamo nhw <hesitation> ina da mog mawa nda nahange damla mawuta? Andʒal lapiya ai sai lan germaniya nahange t’ gunye thamnga duniya <hesitation> ba irin und humda. Bodʒum bodz’ t’ gwaɗa dadamang gabadaya ai gwaɗa baya ndzukundu wa ai, aik jeb kana na ne da mliutan kak tala farko maghangagh vita hashe, ne kuma da dʒavati hawkalu nda da ɗobinog tawa dgive tala ndech ina hkne da ɗots ka ne da mla wamu ta nda kagho, nda yaɗa dʒava kagho dʒava yaɗa she lahaya ai amma laha ɗ badanaʒch tkagho gu nyamuto ʒu t’ almana luwagho, ʒunu t’ kagh kagho da chuhur ndawa nechen dunya na mulwayi haɗunda da chuhur hang tagwu tutak wavai noghl tunda noghan tobagh nda dadamanya amandʒa lapiya amudʒa ina da dʒavutamang da mtuwa mange nda kagho nda yaɗo dʒavakum tanu na akwai lapiya aha ha lapiya da dʒar kun re ha lapiy wa amma haɗafa haɗa kun t’ ghang ndunda dʒavneche dʒar kagha da dʒor kun tundan duniya na kowa nda fita mtukin kowa. Nda inanda davlanta dadamang ina vlangach e kagho nechbe da vlitachu ina vlich e’ yaɗo nechbe da vlana tachu haɗunda da piyanatal unda davlnta dadamang da mewin ba naye ndʒuka ah duniya tangr ndʒa duniya lapiya lapiya gol kana na toh hahaɗunde gaɗke thad makun ɗughwana ha gaɗkuwa ina chuhurna da chuhurka re chuhurma da chuhurata kunwa ai she dgavadʒaka tunda dakdka dak dak dak daka ndʒɗin kwarakwa rats t’ gwada ha da vanggukam ndiyaw kwaran kwarch t’gwaɗa haɗ nogh t’ ghanginwo, ha nogh t' ghanyaghuwo tobin nda adamange da kor da dab da korch kwarapkwarach tobin nda dadamang kafkla ka dʒavadʒak wafka wa ʒshaɗa ʒshaɗak. Ko siyasa mog mawa na na haɗundu na da mog kagh siyasa re eh ndunde moglai da mog nda nda lan uwaki? She ndundai toh undunda sa ha nogh sa dʒovaghwo kagh gulange gavasataka davlinuna ba ʒshaɗa ʒshaɗa kun pla ple da kwiʒu- kwiʒa kunai amma gats thada thadala kwara kwaranga magna na kor t’ jire gol kama na ko uʒangaghche, ko uʒangundche, ko dahyengaghche kombete indai undan duniyana dada kor t' jire shine unda, amma unda mog tawarwarwarwarwarnang ba unda lapiya bayaw <noise> ndʒukundo amma nogh yaɗ kam manoghina tala luwunda noghi jeb nghata indai mta biwa, ang mbada amgha luwa vaya noghka gol kana na na noghima jeb dam germany neche ma ngha yaɗa, nasara lahaya haɗ vardguk maghanga tangu haɗan kumbaɗ kumbaɗ maghanga tangu jire t’ mog nahang parak mund shine. Vlata dadamang ndʒuka tahany ha na hang t’ thagh dmang mundu ha nahang t’ thagh t’ virdguk munduwo ina hashe indai noghiya nogho kghangaɗi taya vaghayaunda kor mangna kana noghi labi dang sudia ngane amtu kch ghdiya ambadach ghdiya shine wadgivane ya amma wadwunanda da mbokun luwaghun kap toh ka menu lu luwunda kol virdluko kol nyongn tundamdiyo ka dubi nghaka inunda moghang ʒkwaghaka da maghgagh gulenge aghina moglfa unda mogkunana vaya bau aghunda da mogmawa naye davla mawat dʒor tewair ko an duniyana nda ndʒuk ndunda, nda <hesitation> gluka mawa nda uʒshima mange, ndu ʒshina mawa yaya mawa da gluk hange nahangma da ndʒukhang kund vaghna na ndʒa nanawa lapiya nda hange. Nye waiva nayamna amma ivunda da nyanyawatalan nyonye na weda dots t’ wan tewadivi infa dadamang tuwadivya nghati ma da korkai, naye wadqiva andʒukundo duniya nayamn naye ndʒuka naya mbete dʒaghamang da tidya guleng? Hahaɗ mamang tund shiɗ vila kukda nana amhma lakwta nana, mbakai hasha hkna taghan, mbok hasha hkana jebi indai vivla dadamang jebi da nagh t’ luwa la nda nogh ghanga ɗa na kwara kwari hyee unda amma lagamab dadamang da tidya kuna nan avla dadamang naya.